<hesitation> Sɛ meretwɛn hɛn anaa dɛ ɔwɔ dɛ metsena ase twɛn hɛn bi ma ɔbɛfa m' anaa keteke dɔnhwer ebaa-ebiasa a, dza mebɛyɛ nye dɛ mowɔ buukuu bi wɔ baage a okitsa me mu a meyi makenkaan bi. Minnyi buukuu bia a ndɛ abɛefor kwan do hɛn ahomatrofo "phones" a okitsa hɛn bebree nala a yetum twe mbuukuu no bi wɔ do kenkaan. Mɛfa na makenkaan buukuu no a ɔwɔ do no. Sɛ mannyɛ dɛm so dze a ɔno dze, adze a mɛyɛ ne dɛ mohwehwɛ ndwom ahorow a m'enyi gye ho ɛwɔ mo fone a okitsa me mo do na makɔnɛt " ear piece" yi bi ahyehyɛ m'sowa mu na metsie me ndwom a kɛpem dɛ hɛn a morotwɛn anaa keteke a morotwɛn no no ɔbɛba na mafow akɔ beebi a merepɛ akɔ.